एबे एसियाक परम्प्रागत खैना मध्य एबे सबसे मोर डौल लगलही कहदेउन इ हमरे वाही जुन सोहरईमा हमरा रोटी उसनसी हसे खिचरावा ओथिया प्वाका बनोसी सबसे इहे दुगो नै मोर एकदम डौल लगलही । एबे जसने खिचरावाक रोटिया उअ चौरक पिठासे बनओसउ । चौरवाके पिठवाके हसे एगुडा कहदेउन एबे यापन यापन कसनक एबे ओकर आकर देओके उहे अनुसार आकर बनाके हसे ओकरके एबे पैनियामा यदहन ,यदहन बैठोले हसउ ओकर ओपरा पैनी हसौ हसे ओकरहिमा गहके हसे उ बफएके लागी छाड देओके बडके जुग । हसे उहे बफवासे नै जम्मा पकसिहे हसे उअ पाकओकके निकडतै, एबे ओसने खैले फेरी बनतई हसे नत दोसरी दिनवा ओकरके जुडाउडाके घौरावामा पकोले फेरी इचहिची हाड नहिया बनाके हसे खैले उहे सवाद लगसई एकदम । हसे इअ चिचरावा ए प्कवा चैं सब्से सुरुमा बनावेके चिचर परसउ । एबे चिचरवा फेरी ओसने नै लगभग एबे चौरावाके रातभर भिजाके हसे ओकरेके फेरी पैनियामै उसेनेके हसे ओसने उसिन उसिनसक्बहु हसे ओकरके जुडाके हसे केराक पातामा बेरबारके अ दोसारी दिनवा घौरावामा ओकरकके पकओके । ओसने घौरावामा पकतई जौं हसे ओकरमा फेरी इचहिची हाड हसौ उहे हडवा हसे निकडाके हसे उहे प्वकवा निकडाके कहदेउन ओकरके हसे इहे माछारि, हसे यको तिउनावाक साङ्गे खाएके ।